Engka seddi di organ tubuhtaq- ri wataq kaletaq diaseng e isi iyena gunana mocai anre-kanre e mattama e di timutta naoca maneng i angkenna naburuq nainappa diemmeq nasabaq narekko maloppo ompi <hesitation> deqna ulle matterru diemmeq laingnge nabantukiq narekko maelokkiq engka anretaq naliweq teddeqna iyena isi e akkeguna i naoca maneng napahalusuq nainappa mulle diemmeq narekko maccaritakiq supaya iyaro aga diaseng e napahangi tau e iyero isi emakkeguna i <hesitation> napabbettuangngi jelas ki bettuangna aga-aga dipuda e- dipuada e naengkalinga tau laing e